mjugar munjon indeyí á mílesëmi, á bëënjant ací, bëënkuf ací, bëkob aci, bëntaw awí, úufiña ací, <hesitation> ufúuţo dulakar tul. <hesitation> <laughs> maanjoonjá káande bëënjánt mak de, bëënjánt injí jáaţ iñaan kaap pelikinëbul. cíiwun përe píŋ joompí ŋal mak ţí mëre, mëre mëënjon. Bëënjánt, bëënjánt ná bëkob maanjo já káandemël surëtu baanjangë bëënjilan uliyëk maanjákáande. Bëëntaw biijoonţ bun káfer këëfer kaloŋ, bëëntaw ná búukuf, noo bëdabëro mëënkanjá kaande bëënmëënţu bun.